اول شيء احدد المكان اللي تبي تعلق فيه اللوحة، بعدين استخدم ميزان عشان اتأكد ان مكان اللوحة متوازي، وبعدين احط علامة بمكان المسمار، وبعدين احط المسامير او في الحائط عشان الصورة، وبعدين اعلق اللوحة على المسامير واتأكد انها ثابتة.